د هوټل د خونې د آنلاین بک‌کولو لپاره، لومړی یوه ویب‌پاڼه یا اپلیکیشن خلاصېږي. بیا د سفر ځای، نېټه، او د کسانو شمېر لیکل کېږي. یو هوټل غوره کېږي، د خونې تفصیل کتل کېږي او بک‌کول کېکاږل کېږي. معلومات داخلېږي، تادیه انتخابېږي او په پای کې تصدیق ترلاسه کېږي.